କଂଗାରୋସ ଉସ୍ଟ୍ରେଲିଯା କୋ ହୁଞ୍ଯାନ୍ଯ ମର୍ଶୁ ପିଯାଲ। <hesitation> ମାମଲାରେ ନାମୀ ଚଂଦୀ ଏକ ସକ୍ଯିସାଲେ ହୁଜଲ ଗୋଡ ଏବଂଗ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟେଲ। କୋ ଏକ <hesitation> ଦିର୍ଘହ ମସଲାଜୂ ହପିଂଗ। <hesitation> ଲୋକ ମାଈ ସୌନ ଏବଂଗ <hesitation> ବ୍ରୋନିକ ଡୈପ ଵେଚ ନାମୋଂ। କୋ ଏକ ଅନ୍ଯାନୋଂ ପ୍ରୋଜାନାନୋଂ ରଣନିତି ଭାବରେ ଜଣା ସୁନା।